عنّا سوها سؤال هون عم بي إلنا هل ممكن هل من الأفضل أن تحظى بالحب أو الاحترام؟ <hesitation> الإنسان بي حاجة لا حُب بي حاجة لأشخاص تحبّوا حواليه لأنوا المحبّة إلا مكان والاحترام الو مكان والتنين مهمّين، أنا مسلاً <hesitation> بفضّل إنّو يكون في حوالي أشخاص بي تحبني بس كمان بفضّل نكون حوالينا أشخاص تحترمنا لأنوا حلو الإنسان يحافظ عا كرامته، يكون مُحترم بين الأشخاص ما حدا يئلل إيمتو، <hesitation> هوّ بي كون مرتاح إنّو لإنّو الكرامة كتير غالية على الإنسان، ولمّاً بكون ما في إحترام الأشخاص ما بتحترمك بتشعر حالك بلا ئيمة، لأ الاحترام مهم. كمان الحب مُهم ما فينا نعيش بلا ناس بتحبنا ونحبّن أكيد نحب أشخاص متل ولادنا متل أحفادنا متل أخواتنا متل أهلنا وكمان أشخاص يحّبونا ويخافوا علينا لاء الحياة مهمّة بالحُب ومهمّة بالاحترام.